Nigeriani. laf gudio afrikati ishineni kabila birit akajiira kabila karibu dib lama shataman hijirti won dubetenineni lughan dubetenen shatam woni gudioni hausaf fulania dubii aminen igboaf iyo rubat jira won ishia taa ishin akan midasit dibinii brasil bron faa won sun dadoseni won akii pesa faa won sun faa borbadeni muzikine lila doti muzikin hijirtie muziki taa gara wooraa dumii rifessine midafenor jirra sagalenen hijirti sagale akii cholufries faa dum muvine lila actitie